والله فكرة حماسية بصراحة, بس لو الرحلة بتاخد سنة عشان أجلس كم يوم بالمريخ, مادري, لو اتحمل هالشي, يعني سنة كاملة بعيد عن الأرض عن أهلي وناسي, هذا الشي مو سهل, غير كدا بتكون الرحلة مملة وما فيها راحة, يمكن إذا في فائدة علمية كبيرة, أو شي يستاهل هالتضحية أفكر, بس عشان سياحة, والله أحسها ما تستاهل عن جد.